Ny anjara asan'ny amboadia mba hampirindra sara ny ekôsistema, raha ny amboad- raha gne ala raiky zay e misy amboadia agnatiny! Da mahala avao gn'olo tafiditra amignagny, da gn'olo, ohatra gn'olo hanapaky gne hazo zany zao da malay miditra agny satria misy amboa ignagny.